E'elauai gae brown river'ai aniui amai brown river'ai agu gae alao rigo, rogoai boregainai gae lau amau eisafa amue aniai paguai agu time alogai lau e'ele time alogai agi stone business aui gaina time alogai stone'ai afe'afa ania afai e'ele kepapinauga amui keafai gaina gae lau e'eleu tome alogai kai pagua aloga lala lomai aga mo store koa alao aga ania ei pricing feloi ke pagua alo safa felopauma eka o'oae o'oae e'elei kuku apale akelaisa gae o'oae aloisa aga e'ele afolopolaga o'oae kuku kela'a Ke imoi e'elei paumai afolopolanii iomi inipoi ima pani imoi e'elei paumai gakoa kuku apala kela'a pentsink kegunii papiau aifai keulai imoi gaina kekapa aloisa pgua alo kepalifua leaders apaoi ainai akeafia isa kepaini keinu kepani aga kekafai pikafaimo lopia leaders kepamanini aifai kea'afunii kepalifua ke ufainagai aga lau e'eleu time alogai aga pagua isa efelo alogaina alao amai kapa ao lai alao amai amu safa stoai amu afai e'elei fifty kina o twenty kina gaina time alogai hundred kina gain time alogai moni gaina moni lai Pau lolao hundred kina lokagaua loafa'afa gapigapi lomai aga moni ina efua, efua wgaina ke moni ioina mo alopapinauga alolao. Hundred kina fifty kina fifty kina two hundred gaina time aga moni lai amu afai akaikia puo moni gakoa alopapinauga aga agefua agefiakoa alogaina ke isai papiau isai famili isai moni ina kelo aga isa moni kepakaisaml keafa'afa puo ke ba moni kepapinauga felo kai pau aguaguga aga aguagu einoka amu afai eagau alogaina puo life einoka alogaina. O'oae e'elei pau keinu kuku apala kela'a steam gaina imoi pagua alo kepalifua pentsini fou keguga pagua alo elifu. Ke lau e'eleuai time lalao lamai pagua alo ekafelo alogaina moku laoma easy moku laomai ae inoka alolao alopiau felo alolao alopiau felo alomai pagua alo eka felo Pau lamai la'apao aga pagua alo laisa aga pagua alo elifu alogaina. Oi leader ma oi kai okenui piaga akelogi pau o'oae e'elei keinu kepakafao'o imoi ainafi ao akelogo lai pagua alo kepalifu alogaina pau miamia kinai ia alao pau ke'start steam keumai kuku apala kekapuni'i aniu ke set.